أفضل الجبال، ليش؟ لأن ياأخي البحر، جيت جربت إني أغوص وزي كدا ومدري إيش، و-وما يمديني حتى أنام في البحر. و والواحد تحس جسمه جاعد أطول في المويه، لكن جبال تطلع فوق برد ومدري إيش، وحركات استكنان يمديك تنام عراحتك زي كده.